வளைகுடா நீரோடை காரணமாக நார்வே பெரும்பாலும். மிதமான காலநிலையை அனுபவிக்கிறது மிதமான. குளிர்காலம் மற்றும் குளிர்ந்த கோடைக்காலம். ஆனால் வானிலை பிராந்தியத்தைப் பொறுத்து கணிசமாக. மாறுபடும் கடலோரப் பகுதிகளில் பொதுவாக மிதமான. வெப்பநிலை மற்றும் அதிக மழை பெய்யும் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க. அம்சம் என்னவென்றால் கடலோரப் பகுதிகளுக்கு இடையே. உள்ள பெரிய வெப்பநிலை வேறுபாடு அவற்றின் மிதமான. வானிலை மற்றும் மலைப்பாங்கான உட்புறம் கடுமையான. பனிப்பொழிவுடன் கடுமையான குளிர்காலத்தை அனுபவிக்கிறது.